हैने तुइ कतौ <noise> याजु कालु गहनी मेहनत करइ बेहनासे देखी साझे साझ सम्म । भात खाइके फेरी हैने <noise> तोर फुर्सद हमार साङे फदकके फेरी तोर हैने फुर्सद । अ हुन्देनवहिसे बणही देखै गहनी तुइ बेहनहिसे बेस्त क बेस्त । यापन कमवमा गहनी तुइ ध्यान देइ पहिला पहिले हैने हलही ध्यान देइ । याज काल त तुइ हमरासे फेरी हैने फदकै अ तुइ हमरा साङे फेरी डहुलसे हैने रहइ । अ भात खाइके फेरी तोर लघिना हैने फुर्सद जखाने फेरी तुइ एपने कमवमा एपमे कमवा मा । हर पल हर दम तुइ एपने एपने अ खाली तुइ एपने कमवक लागी मतरे ध्यान देइ । बणा तुइ याज काल मेहनत । मेहनत कर तर एसनक फेरत जखने फेरी एगुठी कमवा फेरता झिन देहिन हमरो साङे रहहइ । हमार साङे फदकही हमरा किहो तोरके सहयोग करे सकबाहु कि । एसनक जखना फेरी मेहनत मेहनत तुइ एसकरे एसकरे झिन रह ।